Esyambene nasyu nesyande nasyu paka sikakanganaya siri nasyu siringabandu kundi ibwa embene yikabya yikanza eyobulhumi wukalhangira iyabiri iyabiritsukirahu eribya yika yikalwa omwasindi yabya yikabya iyiyene kwehi iwalhangira iyabya yikakolha etoko iyabya yikathera etoko abuli saha kwehi iwalhangira ahayikanera enyuma okwamathaku ikwabya ikwabiryasa ebindu ebiringakyi ebiringamusukwe iyabya yikahulukya ebindu ebiringamusukwe neryu ekyikakyikamanyisaya kyithi yikanza eyobulhume neryu neyobulhumi nayu yikaminya neryu iyasa <hesitation> iya- iyabyanayu iyayibana neryu nabyu ibyabutha. Nesyande nasyu kutya ende yikabya yikanza eyobulhumi paka nayu yikathera ethoko nyinene iyakangania ne- nebindu ebye ebyenzeru byokwamathaku wayu ahayika ahayikanera neryu neyobulhumi nayu yikaminya yithi eyi yikanza paka yithi yikanyirondaya nayu paka iyayibana. Nabyu bisoro nabyu kubiribitya